Sarta kwan njza maks numda tsa’a kum di dama tghalla aw waɓagavən aw wa dinən dbagan ma tghalləy kum dəy da datah kwa ah məng hənahah lukwa’a ma nəhga nəh ka uhbaɗaganna hu hubadagən tsa dəgət ɗəyaɗəyana agha da nəgha nəg ka tafka ɗəya ɗəyan dala hay ta vakaya ma nəhamda nəhga kum kwaɗgana kum kwaɗghana kum kwaɗ gana ma kwaɗan dant kwad ba ɗak-ɗaka kum gətət kan ka huvanda kum hathagwana hathag hathag hathagwa awara muda ma hathamda kwan hathagwa ada chinnaba ajzəog na hukwa sagal ba jzvəd jzvəg na huk sagala kum gat gan kum gatgar gatgh da həthga həthg nd thəthg nuda məza hukwa ma thətha vət həthg nuda məza hukwa tsa kum vəyət ka hukun məng ghwasa hudavavət kum hudavavət da ghwasa məngth na humbalala humɓallalən tsa bagar ndar thir da humbalah məng ɗula hukwa ma nəhga nəhg kashiga huka shiga latirra. Ɗula tirra kwadagal nətir tarakaya ma kwazakwa kum faka ka humballalən kum bətsgana kum bətsgana bum bətsgan ka tahəlng ka ka zhakwah agatət ka zadahama gadhət galg ka zadaha am batsgan ma mbitsɦana bitsga mbits mbits mbits agha mbitsgan ada china ba hathig na hukay in kuma may degal da ɗully thirnəy gata ba ɗullan say sirgay takəya məng na humɓallalbi humballalna adachina ba daha na humballalən na hukwan dama humballala madagha dəg dama humballala may ɗulla sagal kən bi vəy-vəyan na hukwa ma ma kshan ma dahan dama humballalah a ksant ka humballaha avəganda va’a ma vəhət vəg da dvala a hrakan ma hirga ga hirga am gya thaɓ dagal dama tghal məng kuma farva zəlgha məng na dəgət zəlgha awara mud tsa məng naya yakayah mav kay yakayahən kuma ar dəda ma zəlgha far tha na huballalən ta ghaya zəkghan ma fəha ka humballalən taghaya zəlgha ada china bada sas nan yahayah yahayahən kuma dədaman ah glatavs gatəg nan. Am gatamars gatg nən ka zəlgna am ba yahayah na ada china ba da hthag na yahayah tha ma zəlgha tow asay məng na huballala sirgay nən takəya asay dəgla man dama zəlghəy ada china ba dagha dəg dama zəlgha ma daha dəg dama humballalna mathay tha ɗulla sagal kənbiya njza maksa umtak najzga maksa məng nadəgətah daɓan daban-daban-daban maksa dga rayuwa tow amtak thuwah ɗana umtak anagan kumtaka ma silhanttsilg da walla ma məng wallaha ma vəyam dəd vəg ka hukwan tsa kum sada da sulgan hənah kəya dəgəy sulg namda ka hukantsa kum ghwant ka yuwa karamda maghumda ghug ka yuwa kara a kum ɗayəm ka hukun da ma vak ma hay kum ɗayəm ka hukun da ma vakay ma ma ma ma maɗiyavun dəga nahukum da mava bay ka tɗav tha na hukun ka gya sulav ma salvant silga ɗəyas kən labasanha tsatsa kuramha kak kal nadəgətaha umtak ma may amɓugan da kafa’a a nagan kum taka mbugan da kafa’a. Ma may kafi ma agha zəgan band kwaha umtak nahkwa məng ləy dagal njza wur tsa njza kum dəda pəyalaman matghalla njzan məng mallamda mallamdən kuma in madalla gədkwa a wara muda masamdaha səg ma makaranta kum dəyda payagwa ma tghalla kuwar sagal da agwahatira’a kuwar sagal da agwalatir məng vavakakr trav nuda matghal dvakay ma travət tag nuda matghal ma-ma-matghal matrvət targ nuda’a am dəya paygwa nuda matghal məng maɗala əng opəyng almanən ma ɗalambɗan tsa imwa ɓluda am wana inwa ɓluda madagal nagwa davavak thirna dada kwan vavakən kum nay nuda ka’agwahən dagaləy blav nuda palla umud ammud palla dəgə’a gyəda gyəg ka’agwa ka dagal nud palla dagal da gyə’ agwa dada kwan may dagal da gyə’ agwa ku-ku-ku maɓlarant ku war dagal dal waha masahasig waha gyə dagal na’agwa gyə dagal wh ɗan dagata degata almana məng zarhil ma darho da mat ghalla. Ar ɓaban adratir vaka ɓadir kuma adachinga ba zaɗa-zaɗg nəagwa ma zaɗa-zadg na’agwala tuugnən matghal a tuugnən matghal madhaha tuugən tuugnən tsa ba way zaɗgagwa nəy fa madgha dəd dama hənaharu shaha-signən may na’agwəy ba kig wa siga-sig adagak tag nuda takəy adahii da pəy agwa tsum mir na’agwa amma ra namuud taksgha amən da ay insirgay dal vavakəy dal na’agwəy ada chinaba maɓaghay ka sa’aya kalak-kalg nuda makal vakalg kalak-kalg nuda atuuga gwəya fka nuda tha ka ɗada gata’agwa kyəlma zarhəy arnay ɓa kuula da almanatir ma barta pəygun thatsa məng na wura’a məng nadəgəy ɓagnumda magal galla awara muud kum hawət kufa’a agata ka waragha kum dəy da kwalaba’a dəy yumaud ma kwalabən Adən da kwalabah kwalabahən tsa a pir tsa ka uɓɓan uɓɓa lman davakayga a pirtsa ka uɓɓan lman davakayya ma pirtsa ha pirtsəg ku uɓɓa lman davakay tsa’ a gata ka wuraha ba gatghəy gatg ka wura a ɗiyyəm da ma kwalabən a hɗanta ma həg gant a hutsgan huts-huts-huts huts ma hutsgant hutsga ada china ba haɗat hag nən na wurna ardan da uɓɓa agwa kum huɓgana kum huɓgan njza kum ɓag ba ndu kwah chəy sarhan kum ma ksa ɗanga amma zarha ndakwan sirgay ku arvbi arsirga ba gyavkaway sahasig nuda ma makarant ndakwa armay dagala ku da va kwari shigra makəyam məng da zarha zarha məyama masghnrasig ma makaranta’a